Ity mein koa gn'akanzo imperméable izy ame sy ameimper- imperméable, hum da sy lalako koa saky abako hoe ino koa mahavy an'izany any fa da izay avao e, gn'indesignao amine andro miheriky izy ame sy miheriky, sy aiko e magnanzava gn'antony, amign'olo magnamboatry an'azy agny anareo magnontany gn'antony.